Tú nimalhgí run güez gelh? Náh ryía ah dam ní lamaní rapmaa la presa xtenmaa, lamaní rapmaa ni gaumaa, la tïé bziny, tïé xilaní nimalhé bialzalaz ni zied per lamaa ni bili cayapmanía chi güel ni marú nizh za rzamaa purzi run ra blazomaa yud lamaa. Rïepa ní, nipaní namaba, gula ra badrgyied bziny pero lamaa queitza <hesitation> rundima cazar zanino tïé <hesitation> tïé many ró nicla rgyielramaa xiga rah insectos raumaa, gulaa perlaramaa marú rgyielramaa ra nazh queity <hesitation> queity enzi tïé cazeria ni runramaa.